Ireto avy ny marikana fiara fantatro. Toyota, Hyundai, Honda, Ford, Chevrolet, Wolksvagen, BMW, Mercedes Benz, Audi, Nissan, Kya, Hyundai, Renault, <hesitation> Peugeot, Citroen, Fiat, <hesitation> Scoda, Dacia, Tesla, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Auston Martin, Bentley.